Acara ulang tahung iyama mabello e iyana ritu nakko mebbumi suk- sukurang misalna membbumi anre iyobbini padatta rupa tau iyareqga maqbali bola untuk lokka manrei na <hesitation> iyatopa na mabelloq tu rekko mangulang tahungkiq nadeqto iyasseppu liling apaqna benneq deqga ipada tau deqna selleng